Intenej inp'o'ik innok' etel jabón y polvo e- en jab'on intenej tz'äk yaab' jaab', entonces letz'tik tan inletz'ti tan inp'o'ik, tan inpuchik ya la'ayti' uluk'es u- u- uluk'es uluk'il, entonces ya p'o'ik o chachal ki' yete ja' y enton in- intz'ik ti- ti k'in utikin tikin waj.